اختار اني اتعشى مع نلسون مانديلا ونقعد نتناقش على أفكارو امين جابه واشون طاق يغير جنوب أفريقيا البلد مالتو وهو كان بالسجن يعني وهاي الأمور اسالو عنا وهكذ